Ko ɓurnoomi fuu yiɗde tawee hannde miɗe waawi, tawee miɗe nana haalaaji aduna oo, feccere muuɗun fuf. <hesitation> ndeen kaa ɗo njahaɗaa fuf tawo aɗa fawra e yimɓe ɓee, aɗa naati e maɓɓe, aɗa haala haala maɓɓe. Hono mun walaa. Kañun e paɗe jogiiɗe pine ɗee, <hesitation> ɗun kaa so miɗe waawi ɗun. <hesitation> miɗe yiɗi donnude ɗun faa walaa sees, Ɗun nii non.